E karazan'e voakazo sy legimo sy de be mpahafantatry aminay aty, da ohatra zao ame legimo zao da beteravy, laisoa, iregny zao sy be mpahafantatry aminay aty, raha voakazo koa zao da ohatra hoe <hesitation> poma ireny zao sy be mpahafantatry, da <hesitation> paiso, peso moa zany, sy be mpahafantatry sy maro mahafantatry loatry.